संगवारी हो आप सभी मन प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम करे हव। और आप मन के काम आतेक सुंदर है ऐसा बात करना है तो। और साथी मन ले बात करना है और सबले पूछना है कि तुमान के का प्रोजेक्ट मिलीस है । थीम का है और बात विचार करना पड़ी और सलाह मशवरा करना पढ़ी।